<hesitation> راح نستخدم الوجت هذا لتحسين بعض القرارات اللي اتخذتها خلال هذا الأسبوع، يمكن اعمل بعض التغييرات الطفيفة على مشاريعي الحالية، بش نكون أفضل، ونعرف ناخد قرار بحياتى، يكون قرار موزون هيكى، وبش ندير القرارات اللى ناخدها خلال الأسبوع ، يمكن نعرف نعمل حاجة.